نقدم سلاطه مشويه، أكله تونسيه تقليديه ساهله <hesitation> برشا تنجم ت- تحضر في ربع ساعه، ما فيهاش برشا مكونات، ما- في كل دار تلقى الفلفل والطماطم والثوم، شويه فحات، تزي- تزيدها شوية زيت زيتونه، تزينها بشويه زيتونات هكا، مالح إذا تحب، يعني نتصور أنها هي حاجة مميزه وأكيد تربح في المسابقه.